زه که کله په یوه داسې وضعیت کې بندي شم نو زه به لومړی هڅه وکړم چې په لوړ غږ د مرستې غوښتنه وکړ. زه به وګورم په برج کې کوم څه چې زما لپاره ضروري ندي، نو هغه به پیدا کړم او هغه به د ښکته ګذار کړم تر څو څوک هغه وویني او زما مرستې ته راشي. همدارنګه زه به د خلکو لارې وڅارم چې کله خلک په دې لاره تګ او راتګ کوي ،نو زه به په هغه وخت د برج له پاسه د مرستې غوښتنه وکړم.